بالطبع، في كثير من الأحيان الإحترام أهم من الحب، لأنه يعكس تقديرًا أعمق للشخص وموقعه في المجتمع يمكن أن يؤدي إلى علاقات أكثر، استقرارًا واحترامًا متبادلًا <hesitation> على الجانب الآخر الحب قد يكون أكثر عاطفة وشغفًا لكنه.